Mbaravɨkɨ reta yayapo vaera tëta mbaravɨkɨ ikaviko yandepɨareve yayapo mbaetɨ reve yaiporu kiako omboepta yande, yaeka kirai yande puere vaera yande yaguata erei yayatapo vaera mbae ñanëre rëtara